Alas güenas tardis, desculpa! Tenís más númirus paí nel almacén... o sabis si van a llegal más plontu? Creu que ei mirau bien, peru namás que veu númirus más grandis o más chicus... Me pueis sacal una L d'esta camiseta? I... si no tenís... me pueis avisal si reponís o si ain en otru comerciu o si pueu reselval online? Es que me hazi falta pa un presenti.